Mmaisha mundu nunyoli wushu. mundu wenyaa muvee halala mukhali na musakhulu. ngenyekhaa mumonyane vulai. amanye miga jeje khandi amandi miga jojo. mukhana uhive muyai iwenyu amanye vivuri vovo. amanye vaidu vifamilia yoyo. khandi muyai uhire mukhana iwinyu amanye vivuri vovo. amanye idan yenyu amanye vandu venyu. alafu mwizo mwikhalo mumanyane vulai. khu muvee musakhula numushure. Sasa madhikhu ganu maisha gavere matinyu. unyolaza mundu ridhikharia kulala noo ria kaviri avolaa ndenya vaivane. khandi vamenyaa mutauni yomo. ulola vakhuvukhulana isaidi vakhairana. khuri vumanyani ta alafu mwishowe ivere. shida ujaga khulola vanduvenavo vaivana na vari na vwikho. unyola vandu venavo vairana rhesus factor yavo iri compatible khu vanyala khunyola vana vulai ta. vanyola zishida vanyola zishida khu izi nyarakhuvoleta vandu vumadhikhu ganu. vayai navakhana. mumanyane vulai kwanza. khu mwivane khan musakhulu na mushere nindio inzindola.